<noise> Misy a karazagna akanjo a samby isan-karazagny koa io, misy akanjo findaon'olona midoboka agnaty rano, aminà filma zao a ahitan-tegna ananzy a dia plongeur zaigny a dia mampiasa ananzy dia sy lena izy miala anatiny avy akeo, misy ndraika koa akanjo tantera-drano, io a dia igny angambany aza azo lazaina hoe tegna mahasalama satria ahafahan'ny rivotra miditra amin'ny vatagnan-tegna ilay tantera-drano igny.